الشهرة تساعد الناس إنهم يحصلون على الأشياء بسهولة أكثر من الناس الغير مشهورة، بالنسبة لي يكون في عيوب كثيرة للشهرة إنه ما يكون عنده خصوصية وما يقدر يتصرف بحرية وما يقدر يتحرك بحرية فأي مكان يروح له لازم دائماً يكون مراقب ودائماً حاسب تصرفاته وهذا الشي متعب.